Ne da kwasiada nso yɛ da a dodoɔ no aa nso de kɔ asɔre. Yɛhwɛ kwasiada a, kwasiada bɛkɔ asɔre, kɔ ɔ mpaeɛ, bɛkɔ asɔre Christian foɔ no, <hesitation> kwasiada bɛde kɔ asɔre. Kwasiada korɔ yi a nso, yɛn nkramofoɔ no dodoɔ no aa bɛyɛ bɛayeforɔ kwasiada. Christian foɔ no nso binom yɛ bɛayeforɔ kwasiada na mmom mu dodoɔ no aa deɛ, ɛyɛ a bɛnnyɛ no kwasiada, kwasiada bɛyɛ nnaase asɔre na mmom yɛn nkramofoɔ deɛ, kwasiada yɛde yɛ ayeforɔ. Nti me te, me da sɔre na me hu da kwasiada a anaa me te da kwasiada a deɛ ɛba me tirim aa ne sɛ, kwasiada binom bɛkɔ asɔre, binom bɛkɔ nnaase asɔre, <hesitation> kwasiada deɛ ɛyɛ asɔrekɔ da. <hesitation>